Kua violin yae supeva oime guinoi jiepe <hesitation> opuvae jaema jokua jae ombori jiapu. Esa yapoko yave yandepope isare yave. Jaema (pausa) opoco oririi jokogui jiapu mati yaendu.